Ndosi uwese utereka alaka, wirya uwese unyianye, uwese u- u- unyanye wusumbike ata mui- mu- mu- mu- mumoto wunyanya. Uwese utereke, uwese ukese afu u- u- utereka uwese utereke velevule namaganda, tuva tuitari uwura, utereka, uwese ata indisi uwese ute u- u- unanaii utereke, umme ukese, utereka, ama indi inanii, isyakura syorosu u- uwesa unanii syolo.